Sa. a dai migata marusɨ daidai rabo nama mɨdɨ kuma ɗɨma murna ɨna wanka kiyakɨ tɨn a ta lokaci na malvu garna har nakɨn dɨ busɨ har chiroma dɨbusɨ gaba ɗaya ndyan tlɨn dɨ mbatlɨn conakɨnai dɨ zuwama mi ndata mara nasara a bɨrɨntlɨn kuma midata ta mida ɨsau mida ɗɨma komeki <noise> i kome ki ndata ɗɨmama su ndɨ kwapa godɨya na ghɨnsɨ <noise> mi tɨvan wajen diɓi maha mi tivan diɓi maha ama gyaryuni conakɨm kap a mbayasai. su ndɨ mi vatlɨ jeyi ji conanakɨn e yi gyaruni gyaruni kap a piya tlɨnsai a piya tlɨnsai gaba ɗaya ɨna zafu nima ma gaba ɗaya a piya tlɨnsai to <noise> mi ma a sɨlama mi sɨlama silawu miya bama gam mibi maratlɨn ge mara tlɨn yika mi sɨlama sɨlawu miya bama gan maratlɨ, yɨka mitsa darhɨ tlɨn nikim gyaɓoni ghɨnsɨ dɨ rayetlɨn tlɨmma dɨ ta fe gam nikin abayama miya ta dona wanka tlɨnji dzama mɨdze a ghamama <noise> ama dɨma miji datlɨm mɨdzayu ama dɨma miji dzatlɨn mɨdzaya aghamatlɨnu miji dzatlɨn mɨdze miya ta rawa ghɨnsɨ wanka mi zuwa tlɨn a lapiyewatɨ tafe gam duniya natlɨm mitasu nama. <noise>